Karazagna palotô, misy palotô jean, misy ny sasany vita amin'ny la laine. Misy ndraiky ava- <hesitation> atao amina ma- manteau, misy ny sasany manteau. Avakeo, misy ilay bôbôfoka be regny, bombone filazagnay azy, fivolagnanay azy lay bôbôfoka be. Misy ny sasany gilet. Zegny aloha fahaizako karazagna palotô.